पेन एक साधन छे, जिकरो उपयोग लिखाई खातर करंज। ई में स्याही भरी रहवे है, जिकरी मदद सै थूं कागज पर विचार उतार सकै हो। जब थूं पेन थाम के लिखते हो, तो निब पर हलको दबाव डालो, अने स्याही धीरे-धीरे कागज पर बहके <hesitation> शब्द बन जावे है। इस प्रकार पेन से लिखंज।